<noise> Ny maha zava-dehibeny aign'olombelona da arake zakany olom-be taloha zay hoe ny aigna sy ananampiry da avy eo koa lahy tokana ny aigna, eh dikagny zà <noise> igny raiky igny avao ny anagnao feniaignanao, raha tapitry tamin'igny indraiky igny feniaignanao defa izy zagny zay sisy feniaignana indroy koa, efa maty da maty.